Aa hioko'i bo husiri oiraarei ii'aa, ii reoreoriarei o bisio- bisio oiri ii'aa ua hoko- hareebaa bo ku'uku'u- bo ku'uku'u oiraarei ii reoreorii a bisioea bisio ao oubaa roga'a boku'uku'u iabai huku- hareea haia ia ato'ato- hareea bisio ii baa'ubai hoko- hareep- hoko- hareepee riopa oo're barariabaa a parataia hitaka bo paataro'oo. Oo're bisio- bisio bo bii'ee borii bo husiroriarei bisio oariarei taun kai oari siitii hioko'i bisio pita ua oeea oo'ore barariabaa ii tabirioarei toribaa bisio Kris- Krismas hioko'i a toritoribaa oo'ore barariabaa hioko'i riopa ii'aa uare ore'oo ha'oea bo ku'uku'u, a suarihareea bo ku'uku'u bisio sa bi pu'apu'ahe iibaa bai oirare heripitee oo'ore barariabaa aparataia. Bo paataro'oo oiraae oru'oo bisio pita oru'oo ii boo- iiboo hioko'e oru oo Buukaa a bioea bisio, bo opoi'oo barariabaa a pia'iia hioko'i hitaka ku'uku'ubasi hurahareba hurapi'e- hareebaa bisio sa baa ubai abaharehe paratai oupitee oo'ore barariabaa oiraba oo'ore bisio parukoro oo'ore parukoro tabiri ii'oo oiraarei oo'ore bo kato'oo moonii hioko'i bisio iisio aba- haa'oea oo bo ku'uku'u bisio iihusirori. Bo husirori bisio pita bo taunrori haia siitii biru a bisioea bisio paratai bo paata'oo kostibiru a booriia paratai hioko'i iisi teeraa'oe bisio, aore'ohareea bo ku'uku'u haia bo teeteeraa'oo bisio, sa iibaa ubai hoko- harehe. Bai hoko- harehe hiokoi ii, iisii paatapitee oo'ore barariabaa boorii bo paratai oeea. Oirapita ii'oo bo parukoro booriha tari'a boatoi bo parukoro ioka baia bo ou'iaro ua opaata- hareeroo iisio tahiro, a bisioea bisio, parukoro ebubuu roga'a ii'oo purau tahi auka horitahi, auka hori tahi ouribohara ii'aa. Ha oiraba oo'ore bisio pita, paratai'oea bo husiroriarei bo siitii roriarei, bo taororiarei a bisioea bisio bira boahe'a paatabohara oirau uka hori kehatei. Ha bisio iiboo Buukaa porepita a bisioea hiokoi bisio, uka hori tahi roga'a apaata ribohara. A ouebohara roga'a ahe'akari boori kari. A bai huku- hareea bo teeteera'a bisio, sa bo husiriarei hoko- harehe utaha'a ii tabiri tahioarei riopa roga'a oru'oo bo kosti'oo bararibaa a pia'iia.